بصراحه أنا بفضل الطيران بفضل القدرة علي الطيران لأنها تعطيني احساس بي الحرية و شعور جدا وايد جميل اقدر أسافر ف اي مكان بأي وقت ، علي عكس الاختفاء احسها تعزلني عن الناس شعور مزعج <hesitation> يأتيني ببعض المشاعر السيئة إذا شفت شي ما عجبني.